On mari anndal dow hawtuki dabareeji tedduɗi, noy ekkitori on? To ekkitii on mbaawu on, on mbaawa e ekkitinoo han naa? Koo on kollan han ɗata mi tokkata mi yaa mi ekkito, koo e mi ekkitorto onlaine, uste ndi geccee han, emi yiɗi mi waawa.